उनका उद्देश्य भूमि को समतल करने में बुलडोजर का उपयोग और रेत को खानों से निकालने में होता है। बुलडोजर में आगे की और एक मजबूत चैन बना होता है। इस काम को कुशलता पूर्वक करने के लिए हम मशीन का उपयोग करते हैं जिसमें कम समय में अधिक से अधिक काम किया जा सकता है।